Фарҳанги Чин яке аз қадимтарин ва бойтарин фарҳангҳо дар ҷаҳон аст. Таомҳои гуногун, чойнӯшӣ ва хати хоси чинӣ ҷузъи муҳими фарҳанганд. Ҷашнҳои маъруф ин Соли нави чинӣ, Ҷашни Моҳ ва Ҷашни Аждаҳо мебошанд. Фалсафаи Канфутсий ва буддизм дар афкори мардум нақши калон доранд.